اكثر شي حسيت رومانسي لاني شفته بعيوني، <hesitation> لمن بابا زعل ماما وكذا، يعني قال كلام شوية كان قاسي، وقام ما تحمل انها زعلانة، على طول نزل من البيت، وجاب لها ورود، وجاب لها اكلتها المفضلة، وجاء اعتذر لها، وصار كذا يتكلم بلطافة.